अलग-अलग जैकेट आवे जिका आपणे ठंड हू बचाव हारू काम आवे जेसै हूडी होई गी चायना आलो जैकेट हूँ गिया स्वेटरा है गी। और जैकेट में अलग-अलग हवे जेसै फुल बाजू जैकेट हाफ बाजू जैकेट टोपी आलो जैकेट। आप अलग-अलग फैशन री हिसाब हू अलग अलग जैकेट पर सका। ज्यादा ठंड में आप पूरी बह तो जैकेट या स्वेटर यूज करी सका।